اللغة الأم هي العربي، هي دي اللغة اللي أنا اتولدت لقيت أبويا وأمي بيتكلموا بيها وهما كمان اتولدوا ولقوا أهلهم بيتكلموا بيها <hesitation> وأنا كمان اتولدت في نفس البيئة فا كان طبيعي إن أنا أتكلم بنفس لغتهم دي <hesitation> لأني كمان هي دي اللغة اللي بستعملها في حياتي اليومية وهما كمان بيستعملوها في حياتهم اليومية فا دي هي اللغة اللي اعتدنا عليها.